<hesitation> <noise> Raha ohatra hoe resaka tsakitsaky zany ndraika <noise> zaho mahalany karazany roy akeo, za <hesitation> brochette hoe <hesitation> henan'omby zany de eo ho eo amin'ny <hesitation> dimy folo akeo raha ohatra brochety fa raha ohatra hoe <hesitation> laoka ndraika laoka <hesitation> eo ho eo amin'ny, laoka frity izy a, eo ho eo amin'ny folo isaka raha akeo zainy, io zany laniko.